No kotkaq ummi terävit küüdsi ja ka nokki pruukva loomuligult tuujaos, et haardaq ja ka katski kiskuq <hesitation> saakeläjit, kedä nä jahil kätte saavaq.